مؤسسة اسمها تبرع، <hesitation> وانا اشوف انه مرة هدفهم مهم، لانهم <hesitation> يدورون على الحالات اللي من جد محتاجة للفلوس والتبرعات، عشان يساعدوهم <hesitation> بحياتهم، بالاساسيات، فهذا الشي مرة كويس ومرة ثمين.